هوايتي المفضلي هي الرياضة بكل انواعه وبالتحديد رياضة كمال الأجسام و كرة الطائرة والسباحة ،لان احس الرياضة تخفف عني ضغط الشغل والتوتر اللي يصيغ عندي خلال اليوم ، وهمين هي صحة للجسم والعقل ، واحس الرياضة هي للغوح قبل الجسم.